Ma ei olõq kunagi leibä esiq tennüq. Mul om õnnõ üts sõbõr, kelle imä tege kõik aig esiq leibä, aga ma ei olõq timä käest kunagi küsünüq määnestki hääd nippi vai trikki, kuis tuud tüüd tetäq.